یوه ورځ یاسر داسې ژبه واورېده چې انساني نه وه. هغه له یو ناشنا مخلوق سره په اشاره او انځورونو خبرې پیل کړې. وخت په تېرېدو، دواړه یو بل درک کړل او د دوو بیلابیلو نړۍو ترمنځ پُل جوړ شو.